نفضل بالقطار أنا عكس العباد العباد يحبوا السيارة وانا نحب القطار ما هيك هاكا أفضل حاجة نحسها هي كوني نمشي بأمان وما نقعدش نخمم على روحي بيرك تضران نصير أكسيدان بيرك القطار عندي أنا كونه ضمان لنفسي أنا هيذا هكا مخيش قلب.